Ny <hesitation> elephant ndraiky mampiavaka azy hely vôlohany amy miresaka <hesitation> fomba fihinana, am miresaka fomba finagnana izy matetiky ra itantsika tagnany malaka hômagna ra hoanigny, fô ninazy ndraiky le ôrogny lava be igny, igny malka ra hoanigny ataony ambavany de avake kô igny, entigna ôhatra oe hômagna rano de avake kô lai izy agnisany biby maventy ai, zay zegny le hitako <hesitation> toetry mampiavaka ny elephant.